<hesitation> maisha malahi mushivaluumu ni maisha ka mundu alolandi iwe uli na khandu. khandu khenakho sasa mundu yenya alole khuli khali ni wakhatukha wa vandu vali nuumoloma, munduyu akhuvukula khuli uli mundu wa maana kapisa. Lakini nuuvula shindu nuutukha mbosho vakhuvukula khuli uli hasi kapisa yani khali shivenyaa umolome shindu tawe. Andola maishaka ni malahi khandi ni mapi, lakini nuunyoli avundu vandu vakholaa khali shindu, chelitsa khunyila mukhono uhileho, ukhole shindu shya vakholanga. Ukharia noho uvole yava lwa vali na vindu valanzarawa tawe, kholakhu shinduesho. Inyala khuva ikhavi unyole munduoyo yalhakhukhonya na iwe khandi umukhonyi muunjira yindi. Ukhatsarawa vosho shichira iwe uli nasho noho uvula tawe, kholakhu shindu shya vosho vavetsa vakholanga. Kenako nee kaamdolaa maisha malahi, ukhavukula maisha khuli lwa kavetsaa kakhuitsile tawe. Nunyoli unyola shindu tawe langa wosho umurevee yaha ndola khuli munye muviraa vulahi, nyala khola ndi khuinze mburekhu khuli munye muviranga. Alachelitsa khuivalila khuvira khunjila indala noo tsivili tsya iwe unyala khunyolelamu khuli luu nyala khumenya maisha koko. Alafu unyola avundu <hesitation> mundu yakhifuala khakoti wundi yifuali khalaro a munduoyo afuana khuli yakhachingukha yakhakutukha kapisa. Alolaa khuli manya ni mundu wa khandu. Khali nuucheka munduoyo lala unyole khali ali na shindu ta. iwe uvula shinduuyu unyala khuva khali umuviri, nikhali ikase vandu vakhola shindu ukholakhu. Nako maisha kandola kanyaa khuva maisha malahi. Ukhalola mundu khali nali na mukoka uvole atiuyu <hesitation> ah. ye alitsa khuliiwe khu yatukha havundu yaakula mutoka. Ukhalera vukara khumbili kwokwo tawe, vukula vukara siuva. Khava ikasi, khola ikasi khuli voosho vakholanga. Ulanyola maishako nikali imbeli. Ndenya khuvore waashanje khola ikasi, lekhana na maisha ka vandu khupimira ukhole shina tawe, ikasi ni ikasi, ukhachakula ikasi nuunyoli ta. ikasi yosi yuunyoli khola. Shindu shya khaviri ni khuva na heshima khu woosho. Shiili lazima uve na tsisendi khuvole weeshimiwa tawe. Nuli mushere noho musakhulu heshima woosho. Heshima ni shindu shilahi shirulananga khu vindu vya vasakhulu va khale vakhuekitsanga nuloli musakhulu akholaa ishi. niive isunde wali khali akhukate hamba unzihe inyende mushilenje kumbe achingi vucheni mushisikolo yenya akhuhe, noho achingi khandu kha avundu akhuvole mwana wanje noho kuka nyanya khanduakha. Na ive niiva uliikhala kando na musakhuluuyu, musakhuluuyu ana mekitso malahi kaanyala khuvora, niiwe sasa niwakhilomba mundu mutukhuye Shisuvila ulanyola makhuva manyishi khurula khuye tawe. Khuli inze ndalonda kuka wanje kalaha kapisa, yanzekitsa makhuva manyishi naambola ni wenyi khumenya na vandu uve mundu wa khuria voosho. uve mundu wa khuelewa vandu, uve mundu wa khumanya munduyu ali na miaka changa na kenya uvule khuhenza mundu akhuviri mmoni. uvule khumuumira imoni tawe. Umuheshime shichira khali iwe mukamba khandi woosho alarula muumbeka unyola khandi akhuhere heshima yoyo. Heshima ni shindu shindi shiti lakini ni shikali. ni sha maana kapisa khu vandu khuviira khu myaka chavo chuuvetsaa nuuloli munduyu ni mundu muhinda lekha muheshime. Na khali shikali ni heshima khu mundu muhinda tawe, khali iwe mwana heshima mwana woosho. Mwana aheshime mundu muhinda, mundu muhinda khandi ahe mwana heshima yeye, khumwikhale vulahi, <hesitation> mmenye myaka mirambi mushivaluumu. Na niwikhale ulalola manyishi, nuchendi ulalola manyishi, nuuvele nuli havundu ulole vandu vakholaa khandu kitoko, chelitsa isunde himbi ule niva vavere vakholaa khashukuli fulani. vakhonye khashukuli khenakho. khurula henaho ulanyola tsiparaka. mundu shiatsarawa wundi tawe. Matsarau kitsaa khuli vandu vakhola ikasi havundu naiwe nuuhenzera vandu venava ihale noho uhenzera khushiveka, a vandu vavola mwana wa waneuyu shiali mwana mulahi tawe. Yenyakhu wa veeshe vali tawe, ikasi yenyata nukhukhola yaka khula khuli yenya khukhola ta, isa yeneyo niwakhanyola ishita. mundu avolanga <hesitation> huyu shiali mundu wa khunyala khukhonya tawe, lakini shindu shyambola heshima na khandu khati, lakini khukhalinde khuli kenyekhananga. niwakhakhalinda ulanyola heshima niikhukhonyanga, khali havundu huuvere uvule khuvira tawe mundu avola mwana wa fulaniuyu ni mulahi. lekha khumuhe khaliikasiiyi akhole. Na ikasi shikali lazima uve na tsingulu khukhola tawe. mundu anyala khuha khali khakasi kitoko akhuvole khola ikasiiyi, kanyolekhane iwe ufanikiwe khuvirira henaho khumundu wa watsarawaa uyu, lakini khu heshima yoyo ilalomba unyole shindu shikali khuvirila khu munduuyu